<noise> Tun kwahang nuke ka vur nusi madyi madyi madyi sarchi gura je nuke cem wa dye kulang ndu mula tuna suti nu naki suti tu gun dari nu gun daari cema lakha sutang nugha hcema chm lonk nubu quran <noise> lu duk tuda bawa njif nuge a ma mugwadi, <noise> a wa vur musi <noise> madyi madyi dyi gwa je nuke wa vur musi ya madyi kuue wa da ga ma musi, nuke ngam wada musana ba, sarchi guri <noise> cem wa du ma baare chema rage chema ragwa chema gwa ufu bu duk wa zi za ufudya luu ghar uke khara bu gwa, nuke chema je cnema dalki dam naza wa me suta a veki dam jiiri barani tu dall dam nu dari tuda nga musi bu vurkirang kap chemki musu. <noise> Dyi nuke gurgur tuk nu daki ma musu madyi madyi kumadi da je nuke wadu soda nu woi barang a shi ti ya bororo ta ba, aaji nu bororo kwa a baki dyino da a shi men ye wara gar na buti ku tu gwada bu sodara a shipti na baki duze da to kuma za eyi buke to wag gu me yerem fani, buke tom qum me yerem fa ba leedag chem ka lagha ugha tu kua qu me ye wara u bororo gwa soki guma tu di bak fara yan tu a un men aza pipit pipiritik pirit balar nang wa da nga musi madyi madyi madyi kume nanga ni